Fawaakii nu kaa tiŋ baaden lolii ti, tamaatim ju tindaa, lodoo ju tindaa mokuroo ju tindaa, ammuliihiyee ju tindaa, tamaatim ju tindaa, chamam ju tindaa, mokuroo ju tindaa, baaden chamam nu kan saburuu nu kan kilereerik gin tindi, gannun ti goyernu ju tiitee taa, laala bitagin ti naran goyernu kaa tiitee ti esee, waŋ kaa, esee waŋ ganun ti naran goyernu tiiteeti, bitak gin ti goyernu kaa tiitee ti, kuchumuu kan, lakin esee bitagin nan gan nun nan ner ziyaadaa ti, tamaatim nu jaa bitagin ti kay windrii, bitak wak kaa nil tandanan ti ndritee ti, nil tandan ndan kaa hor tiitan, bitak wak kaa enjii kileerik gin nan hor yiiriŋan tal nandanan bar nuŋu dumnan nuŋu nandanan « hesitation » aasuŋun bitagu nil tandanka ti ndriitee ti. Tamaatim nu kaa taŋ tika ti ardaa nenee aasuŋu kuley kur suŋun tuutiyek kan tika ti aasuŋun kuley kuur suŋun tamaatimnu koorok tika ti n̰aaman enjii waanan norkon̰ zoŋka wey enjii waŋgu selee suŋun bayin ka toŋonka suba tiika ti, suba tiika aasuŋun taŋ chatak suŋun. Gisiŋaa ŋalaa kaa aasuŋun wuraa kaa wiret suŋun naran tal nat chatat suŋun laka tamaatim waŋ tiŋirin joko ŋalaa kulisir tii ka bitagin kokon barbaarak n̰aaman naŋan yowuu tiŋgu barbar suŋ dumnan taŋanan laatuu likisir nir karaa nenee aasuŋun, karaa nenee tujandaa «hesitation» laatuu tikisir tika wuran ti «hesitation» karan taŋ tiikan ŋonun, subu tiika tamaatim wala chatat dir tiŋgu misil wuraa nokoy tikati misil techit wala, n̰ee nokoy annaa wala chay nokoy tika ti wuraa waanan tamaatim yak taŋ naa tiŋgu « hesitation » tiŋ nun ner ŋalaa ken̰eŋan chaw nun, wala tachit nun tika waanan tukusoo nun ndayan naŋan ti aasuŋun tamaatimaayegu mbok suŋun wuraa ŋalaa waanan enjii n̰iiliŋalaa let tuŋun laa ton kaa, laa ton kaa, andriyan ti wey tamaatim nuŋgu wey lii sun, wey aazoŋoo nu tiŋ enjii ke tidiyandi, be let, let, let, let bes zoŋte. Barik yak kay andrii tamaatim windrii waagu, chitaa kaa windrii, saburuu kaa tiŋ goyernu tiŋ bitagu kirak tika nil kan tiitee ti, chamam yak has asfar yak kay neri suugin wurkuuree waŋkaa bitak gin ndriyarnu tiitee ti, jardien tika ti ne kindriyar kaa saburuu taa, bee chamam kaa bee jardien tika ne kindriyarkaa tiitee ti, chitaan jaa tiŋ taŋ ti koyen laakaa tiitee ti waŋ andaka illek tamaatim nak kay windriisegu ti, halas. Hadar waŋ dumnanu too naanigin nisii, too wurŋek gin nisii, too kaari nisii, too kileerik gin nisii, Baaden leenun kaa kan jiyafaa kaa kan maŋgaa kaa kan waŋ jaa, baaden enjii yolii kan ti lutoo enjii nambay kaamil misandaa, enjii ndaŋan eyi maa yom ndaŋtee ti, enjii yolii wambay kaa jaa too wisi «hesitation » laatuu likesir tika wuran, hor kuur sun achan enjii laanaa kaa enjii yaŋan kilin, dridriyaa nindrii tiitee naa, annaatika enjii lolii tambay kaa tiŋ tiitee ti, enjii eyyi maa yom ndaŋ tee ti, subu nak ndaŋ, ondokur nak ndaŋan ziinu tiŋ kaa hor kin dridriyaa andakaa kolii kaa hor tamun tee ti, laakin enjii weyiŋ waanan sundar waanan zaandaan jaa, kaamil kolii mii giday nokoy tayin tan, tandan jaa titeeti, tiŋ annaa tika jaa wey ŋonun dum ti enjii wak ti, weyiŋ waanan sundar awayintan wirndaa ti, ŋonun dum waaka gindastee ti. Enjii dum laana ndaan jaa, kon̰ii nuŋgu morkaol toroŋtee ti, kon̰iin morkol suŋun kolii yak tenee tiŋ kaa tondoroyin tee ti, nondoronin jaa kon̰ii yak teneetiŋgu dumnan koŋ suŋun, koon̰ii nuŋgu yuu suŋun kolii yak tondoroonoo tiŋ kaa, kolii tiŋ kaa yuu suŋun camm wojin jaa tiitee ti, enjii bes ti yolii tibay hadar yaagunu loomun kaa kan.